أحلى وأفضل كتاب جريته، <hesitation> كان كتاب عن التنمية الذاتية، كان يعطيني أفكار يديدة، كيف اطور من نفسي وكيف، صراحةً دا الكتاب أنصح أي شخص حابب يطور من نفسه أنه يجراه.